ذات مساء إكتشف رائد فضاء نجما جديدا يلمع بشكل غريب في السماء، وإقترب منه ليكتشف إنه ليس مجرد نجم عادي، بل هو بوابة لعالم بعيد، بدأ النجم يرسل إشارات غامضة ،فقرر الرائد إنه يتبعها، ومع كل خطوة كان يكتشف أسرار حول الكون لم يتخيلها من قبل، ولم يعلم عنها شيء.